Sakafo malaky an, ara-pahasalamana azo atao sakafo mandregna de sambeka de resaka fruit an, karazana fruit jiaby zany azo atao sakafo mandregna, de ronono an, de karazana yaorta de mofomofo.